Ofwa nu onya n kwoi zhni mii, mii nu fwa nyi, ofwa zhni kwa gaza nyagyi, ho nufwa nu njesnu kwa zhni mii ma ɓwa ma ɓwa ɓoye onya n mii ye ma zhni. Aɓo n mii chei pma ma zhni n mii pyiwa, mii knwu afwa kaya nu ma ɓwa ma zhni n chei o mii nya ye vnya dwudwu, mii wye twun fwa nu n ɓwa snu mii ɓwa mii zhnapman chei fwa yi okwo nu zhni mii ɓwa ɓo mii zhni fyi ɓo, n-n nyagyi kwo nyaknwu nu n ma mi-i, mii ɓa ɓwa ɓa nu ma knyi ma knwu ofwa kwo zhni nyanu n kwo n napma lolo nza ba, a mayi nkwoi nu, e nyiyi ɓo yi gye ya zakwoi ɓa zhni ya zakwoi ɓa zhni kwonu, n twu ge na kwo zhni onya apma nya nu n kala dnadnayi nyaba. Nyi to nufwan, yi ton nya ho lo nyoi ɓa ɓwa ya gyin, nyi to nufwan, yi ta wo agbmadan, yi pu ofwa yi n kwo nyi kwo ga yi onya n yi ɓa myi ya ɓwa n kwo yi so fyi nna do bwi, sa nu nyaye, n sna gyi yi, ya ɓwa ya knyi kwo owyi nu ya ɓwaya lu, ha ɓwa ha knwu, ha-osna n kwo ɓo gyi ho, ha lo ha ɓwa ho ɓo yen chei n kwo nu n ɓwa snu Nyi zhni yi dagbma n chei kwo aje nu kwo o ɓyi nu n hadna wo n na nyaba ba, walo-walo a nya baba, n ha ɓwa gyi wye yi nu, a fwa kaya yi nu n ha knwu, n nabayoi ha gye ho n gyi wye shi halo ho gba oɓyi n chei. Nnabayi oɓyi che nwoɓa ba nya wa ɓwa oba n kala dnadnayi. Dnan kwonun yi ɓa ɓwa a wye-oho <hesitation> ɓwa awyega ho ɓwa nayi da, kwo aye a fnwa wye nu, a fnwa wye ai gyi nyagyi a ɓwa ɓo nu, nyi to zhni lonu yi to n ɓoho shnanlom yi ɓwa ɓon. Mange onya nu <hesitation> aza oya ɓyi nyi ma nyi-i, yi ɓwa ɓa nu ya pwo ɓa pzhe ɓai sni, ai dwu ai uyi ɓyi n nabayi nyagyi n hagyin oɓyi ɓa ɓwakwo n na ɓayi wa gyi che lo n chei n tukwo twugena, oɓyi ɓa mwa ɓo nu, kwomyi nm shigbe, n naye a ga byi nyi, aye a ɓwa nyagyi nu a fyi shigbe yi wa sni wo mwa. Nyagyi kwonu zhni nya kpmisniyi n zankwochi aba hai kpe ɓodo zhni n kwo nu ɓwa snu. Nhoɓa da n kwo nu ɓwasnu n yi ɓwa yi zhni ɓoho ɓoho yi nm chei she yi che pma ya zhni wu, hoɓa laba m ha knyi afwa kaya yi afwa nyayi nu n haye zhi nyi ha zhnapma n chei, ashnamai nu ɓodo nyi, yi ɓwa yi gyi anyagyi yi shnado shnado. Nya zhni she yi gyiɓa lonu ya wo ɓa gayi nayi da, she yi gyi ɓa lonu ya wo yi kwu agbmada n nayi n saho saho yi vnya'dwudwu, yi ta shnawo yi n bwugba wnu shna nyi n ɓwahon ho la nyagyi ɓwan. N hoto n nyagyi lon, hota wo ho nayi loloyi ya, n hoto nnyagyi lon ho ɓa gye wo ha sha, n ho to n nyagyi lon o ɓa gye ho wna ɓwa wnawna yi lo n chei snanya ntwukwo twuge na, ho to ɓwa nya n ho ɓa dna n na gbmi n, ho to ɓwa nya n ho ɓa gba ho ɓo ye n onya-osna n kwo gyi ho ha zhni n chei, n nyagyi-i nu, to na ɓoyi nu hota wo ho zhni ozan, n ho nya nyayi ɓwa kwo nyikwo nu n ho ye hala, a ɓwa ɓonu nnafwa nya n naɓwa nyi, ha knyi, a knwu a zhna ɓoi n chei. Dna n na ɓoyi nu sanu n hoɓo ye kwo oho ɓyi nu wa la nyi kwo, kwo ha la nyikwo o nu, ho ɓa ɓwa ɓonu ha dna ɓwan na fwa nyayi nu, ha ɓwa ha zhni ɓo n chei n kwo twu n ho. O ho nyayi kwo shi lo ɓonu, o ho bwugba unya kwo shilo n na bayi nu, n mii to shi bwugba ɓonu mii toɓo do shna snu lo n mii ɓa zhnin sai dna n na ba bayi nu n ɓwa snu, she yi kwu kwo nu lonu ya yekwo zhi kwa gayi oya wye twu, n yi ɓoho ɓo ho yi unya dwudwu n ya dna ɓwa ɓonu, ya zhni, kwo-kwo nya knyi ɓoi na ɓo ha, ha lo knyi ɓwai na, kwo knyi ɓoi nu n ho sha, okwu ashe wyi zhi ɓeyi nu na ɓoho, aye a-aye a dna ɓwa n ɓo nu a gyi nyagyi, n ho ɓoi, kwo ho ɓo zhni knyi ɓoi na, lo ho yezha ɓe n ha dna ɓwa n ɓonu a gyi nyagyi n twu ge na n nyagyi to nyi n pyiwa fwa, hotawo ho n bwu n-n-n nayi dain. N nyagyi to nyi hota wo ho nayi leyayin, ho ɓwa dna gnyi n nyasna nu, kwon kwa zhni ma hawo nyasna kwo snaho, nyasna nuyi ton, ntuwkwo twuge na, nyagyi to lo nho ɓa gyin. N hola nyagyi ho ɓwa nyi nu, kwoi ɓwa kwonu mii zhnagma n chei yi ɓwakwonu har, ya-ya ɓwa kwo yi zhni ɓoho ɓoho yima nyi ɓa myi ya zhni. Nna ɓyi fyi n pyiwa man nyagyi to nyi, hota wo ɓa n nayi lele yi ya. Amma osanu n nyagyi ɓo nyi, ho ɓa wo aɓyi n nayi leleyi ya ma fyi npyiwa, hoɓa da nyima ho nayi leleyi yalo. Ho ɓa gye ho-ho gbmagbe, hoi gbma n gena ho nyagyi lolo, aha oho-oho pyiwa unya dwudwu ho ɓa gye kwo n nayi leleyi ya ntwuge na hyagyi lo, ho ta shna hgnyi ha gyegye ha chige n ma ɓwa nyagyi n na, ho gye twukwon, n a ɓwa nyagyi n na agyi n pyiwan, ntwukwo twuhge na, ho kpe lo ge nyagyi ɓo shi, ho to shna nyi lo nna ɓosai, ɓoho ɓoho yi klwo chewyi sai kwo dai ha ɓwa laba n hayi n nayi leleyiya ga kwanu, n twuge na ho kpe lo ge nyagyi lo. Aɓyin ma ɓa dagbma lo, pyi wa ma ha wo kwo gyi asni ya gnyi nna ɓyiyi ɓa ɓowyi ɓai dagbma, ɓa kwo gye n twuge na nyagyi lo n pyiwa, ma gnage onya n mii kpeye vnya dwudwu n mii ɓa myi ma da, mii la gwo de.